Men operaga borishni zerikarli deb hisoblayman, <noise> shuning uchun hamisha teatrni afsalroq deb bilaman. <noise> Teatrda biz judayam ko'p maʼlumotlarni, hayot tajribalarini ham o'rganib olishimiz mumkin.